Eeeeh okpo nor-tchor neijei mah-ala-hnuh nah meh okpo ah-kpoi, okpo tah-kpeibi, okpo-ah-yorm akor zen-zen wah feifia okpo ah-yor akor zen-zen ina-ni kpledei eeeh uwrueibor okpahe, ahagi, ah-no-kpo-kpo nor-tchornrijri enza-nah meyah-nah ah-yout chi ah-meh nah-mah-ha agi-maleim makwuinyi meh, oror-kpah alah-num nor-tchorneijei enza-nah-meh oror aleyi nah-nirnh kali-marror meh agbah gbah wo kpo, okpo-ah yor ki mah-kunyi ina-yefia, tah-meh, akor bi-na-ni kobo nor-tchorneijei enza-nah-yah, ah-you-tchi yah ni-yah-yah kenah ki-nonor ah-yah-tah, o'h-wui be-so;h juo-jui norn neidoh-yah tah-meh okpo tah-kpoi. Akusi-yah, ah-yor aku-mi-si-yah, akun si-yah, ayor-kun no-go-go yah meh-meh nii or-tchorneijei alo-kpo, azi-no-kpongo inyah-haaah-ah-meh ali-meh-meh, maleiyi si-hilei-errorh inareipa, ina-reittah, ah-choru gbleh-gbleh aleyi-iri E-tase. einyi errorh, wu-rakarah ah-zi nuhn woror wurii orori tcha-tcha wah-zi nuhn eineina, e-hiri-hiri-hiri-hiri e alia-ha ni-ni no-kpon-kpoh kpoh meh, ah-jruajeii noror neh-enza nah ah-yah makwuinyi akei nah norhn einei nah, bah-puah kali mahtche-meh, ba-puah kala-asinyion meh okpo alanuhn nah-meh, akpoi okpo tah-kpeibi tah-meh ah-or i-zen-zen wabi-ingor abah-buadei neina-nah yah-meh ah-you-tchi yah kobi-nah-yor yah nor-tchorneijei enzana yah obah juajei yah, wah-juajei yah wah jruajei-yah nor-tchorne-iejei nza-ah-nah akor-nah-nor-yah kor-nah nor-yah makwuinyi ikwom nah-meimah ador makwuinyi kwom makwuinyi kwo'm nah-neima-dor makwuinyi kwom ti-nua-oror tah-meh einei-nah, ittaza-taza-taza-tah-ja. tah-ja, tah-ja tah-ja ah-meh-mah-yi eineina meh, mba-ba-ban-bah jruor-roro ah-yah, mbani-hileror, ah-jruoror ah-yah, mbani-inzi-eipa ah-jruorori ah-yah mba-ban-ban-bah, ba-jruorori ah-yah, tah-meh nzeiyi aleyi kwueineina meh Angbo'h go okpongo aleni-yi no'h okpo-meh kun so'm ni-ingi zen-zen tah-meh okun-beh nah-kala mah-tche kali-makueiji-ji makwuiyi ah-keina nuhn neijei tah, inigo-go akwah kanah-ah-nuhn meh-yah meh-meh nor-tchorneijei okpongo ina-meh aleyi-yun ni-e-hiri-hiri-hiri-hrir nah-meh kali nara ereh-reh-reh reh-ror nya-ha, nara-eror ah-juruo-oru nara-eipa ah-jruo-oru nara-eitta ah-jruo-oru meh-meh neeh or-tchorneijei okpo ini-nyaba meh tah meh-eineina nah ali-nah-meh, makwinyi mimei indim alah-gi kuna-meh keina-ki nani nara-eigu aleina, nittah bi-bua abah-diei-dei, nan-nara eipa, aleina, nabibua abi-sri ah-sori-osor-sor, ina-ni-nara egu, nan-nara-e-hie, nibuabi sri ah-sori osor-sor meh-meh neeeh or-tchor neije enza-nah ah-ah-go okun-nah-dii nibi nimdim nah-meh, sa-ni-yah, okpo-meh aleh okpahe, zaha-zaha-zaha-zaha ah-nah nuhn ibenze nah-meh nah-nuhn bi-nini kiii ki-su-om, kisom-yor-norn meh-meh nun-nah-meh Akun-si-yah ino'h-go-go yah, okpo akpoi tah-meh kor-nah norn-tah, kunbi-sri asi-nyi dor-nbi nor tchor-neijei-yah maeiyi anah ali-kuna-meh, aki-nah ni-hili-error ki na-ni hiri-eipa, hin-nani hiri-eittah, nah-geh=oh kini yor nakala zi-yah ni-nii nor-tchor neijei enze ah-nah kata adowu-tah, kor-na nun aleina, kaba-zi wazi-wukeijei aliko'h-fu kana-nuabi-nah. mah-nun-nah, meh-meh nun-nah-meh tah-meh einei-nah maleyi nali kuna meh ayi-no-go-go akwah-oh-mah-yah meh-meh no-rori-waah ah-yi-nah-meh. Maleiyi alia kali-iwui kale-ene eineina alia-ah-ahi nah-ni e-hiri-hiri-hrir-hiri-meh e-hiri-hiri ah00meh ali-meh alia nuhn no-kpo-kpo-kpo meh okpo or-tchorneijei no'm tah-meh okpo ankpo ki-zen-zen nah-norn, tah-meh okpo ankpii kizen-zen nanorn kubi-nah-asi-nyi-asi-nyi kali-imeiyi akwuinyi ikwah ah-tor nah meh-yah Meh-meh onor-tchorneijei enzeh-ah-nah nun-nah-meh akpebi yah, okpo wah yu-kruor, okpo wah tchi-tchor niko-onyi kor na-norn yah-nah! okpo wah tchi-tchor yah okpo, wah wor-orah kala lia-chwui-tchi onia-ha chwua-brinor, oniaah chwueeh ezi-mandei onia-chwuah-kpo'h tcha-tcha wah-meh okpo-kpo-kpo-kpo, ka-chwua-yah, ino-go-go-kor-siri yah and akor bi sini-go yah, or-ba jrujei-yah nii-ifi-feiyi alia-ku kalei-dochwu meh tah-meh ankpoi ki zen-zen nani-kobo okpo, oro-ki-zen-ze nanorn no'm and okpo oro-kun jrujei no'h ku-nom. tah-meh okpo ankpo-ku, kor-nah-norn kor-kor peh-yah anah okpo-kpo angbo kor-na nun jor-kuna-nah kala zi-yah-nini nor-tchorneijei ena nah ado'h kata anah taya meh-meh-nor-ortchorneijei okpo ina-meh. E-hrir-hiri ah-nah-nah meh, omah jruaja-ah-yah eineina malei ikunah ni itajan-tajan-tajan onu-nikwah aha-meh ah-meh nikwah jruajei-meh, boma jru-rori oriri-ayah, wii-si-si eneina ni-ingo, kor-ki roru kpah einaina omah-jruorori okor-ri-yah. tah meh okpo tah kpoi ni ko kor enzen-ze na-norn meh-meh ni or-tchornrijri okpo ina-meh ko'h